Ya ai ya hil amra daran hua waakti meun tu yawale amaun, am hun aam ese balawayam am hakaruhu, am hakaru huan am hil esen falake uhuni meun, am nul amra radani meun am fele hanif fatime am haka au daran in meta maha, hani huan am hili ya wele amaun. Am mike am mik mik mik mik mik am feli hani fateme am buba, am buba buba buba ara kailoy meun, am uluki'i am uluki uluki am sukura, am sukura sif lew am buba lekulew, neha munaini sera esen daran yang si tatak tula lek- lek imeu kote mete maha, amha buba am hakala bai ni fatwa bole ira taboba ita uluki ara kailoy me tasukura ni waya amban ku'u, am boba boba boba am hil en heloy, am ruhu sef am buba am huluki am tebu, am hil enhe lew, am hil enhe lew, am buba buba baba am uluki'i am tebu <hesitation> am bus emele luman amha'o leha hasala yang tatolu lotun tei tata fale ninman. Im tewa maka tewa ta tolu lotu ara tafale lotu ne ta tafale ni'in mantaf lek- leku ni'in mantaf fete lotu nama, am uluki i meun am busu am ese lotu, am ese lotu huan am tafale leke ai mehile meun, am tafale sifu am leku balahuan am hil emeleo, am uluki emeleo amluki mea am botem am radaranim amra yana anin, se radaranim amra munaininem se radaranim sera karim, ai am uliki sefu amra ese enin asefe wawakte mea am huluki sefu am buba, am buba buba buba am huluki sefu am busu am tolu. Am ese lotu lew am tafale'e, tafale sefu am otokam nira malafu, am yoku m hili huan am yuk sifu, am huna huna leke amra esen, lef- lefi meun am ubana'a am huna ra lotune meun, am hub, am hubu hua anin, ara bilya lew amra yanani sera isin daran kaitahe meleo awoi. In ta uluki luman enin nikaa luman bilya lew am uluki luman lew, au ya wele ensefu ta leku law, mata um tinini amra inara si me ya weleneho esan hata safata ra enhete enlooti hata ulukum radarani lew darani mahani barang te teta oti rai, in abafum am bahua. haleu huan am uti hase ebelele leke dukini meun am loy huan am hili, am hili liu am leku balaleu am huluki lew, am huluki sefe ama au emaya anin mata nika um hakta hati le'i, um lakta darani enin kisa` kaitaha mu'um mu'um hahakaru huanne, um iski amra ai imraha heke nafu nira, hani huan yanani hane ha amale, esen tai taha emeun kote ara karim kisa kai taha ara daranime kisa taha fatani meleo kote nira anha kese esen ya wele me bala hua anin, um bula yaka amik fatani meun sampe ya weley mehu abuna ha upse'e, <hesitation> kuliki fatani meun au muhi darani mene am uti kai tu ara isin kai tahaleo ara bilya ya bakawam lew am leku tura falawam lew. Am leku tura falawaya hua anin am uluki lew, u bole amka uluki uluki uluki am buba am sukura bala waya maun, am tafa le'e, am tafale leku lew, lotu huan malafu, malafu lew am hili imene tahi malafu am <hesitation> am huna hua mahe le salaha adarahe ne hasa dara sefu, tit abake nira leku am haka'o malafu nika <hesitation> am hili am yok sefu am tebu. Amte huhuan yan ani mau kina amneha abala wayam ha sof, amhe nika um huna darani me eseni suda am yoku u am tebu hoholi nika, ni tewa um hili hoholo um hili enhe um uti hehe um ralari raha am bahom hafa um hili um hafa. Haley huan si hili ni tewa haidiki am, haidiki am lotu huan am hili, hia hom hafa'an maha um hafa'an he luman saka am- am hafa'an bole am haka tewa, um hafa'an man bilya maekenheo uba fa'an lew, sia hakahe am hili nese hali huan si maleni huan loy loy loy humauki si hohi si ina.